ווען מ'האט איינגעזויערטע עסן קען עס טוישן די טעם פון די עסן אדער טרונקען, מערסטנס אין די טעם און אין די טעקסטשער וואס ס'האט. ס'איז אביסל א געזונטערע וועג זאגט מען ווייל ס'האט בעסערע זאכן נאכדעם.